Nsina ndidia usuñ k’usen ubọk usuk usen ma efene, efere nsimade ndidia usuk ini edi efere afañ nwam nni ọbọkde, awamade afañ edep afañ awamade, Iwamade eyok Iyọk etim eda mmoñ mmoñ Ikọñ edi eted mmọñ Ikọñ eyed eyọk edukhọhede, ebọk e, ekama unam ekama Iyak, ekama ntuen ekama Inuñ ekama ọbu, esin mfi, esin Ikpa, esin unam eda ebọk efere oro, Ibọk Ima, Itemede Inim ami ndia. Ntak mmade ndidia edi ke enye esimumum owu idibi, emen fin aka mm’Itie mm’Itie emi ofo eyemde ndika biọñ Isọpke Idọñ fin ntak oro anam yak nsima ndidia usuñ.